<hesitation> emitendera yitukurabamu kunaaba engaro, nooronda amiizi gaboniire, amiizi gaboniire oteeka oronda esaabuni esaabuni oshuka amiizi gaawe oshuka amiizi omu ngaro osiigamu saabuni, then onaaba omara nk’endaki se- nka- nka- seconds zaawe nka makumyashatu okunaaba omu ngaro oinemu esaabuni n'esaabuni <hesitation> then okiheza ogaruka oshukamu amiizi omunyunguza engaro zaawe, omekinga ore- oreebeka ngu engaro zaawe zaakoraki za- zaabonera obukya oburofa obwa burimu bwarugamu Konka ofcourse noine kunywa n'amiizi ninkira kwenda kunywa amiizi munonga kugira ngu ngaruzemu amaani, noomanya senyiga n'enkorora nibikumaramu amaani so nimba niinyenda ngu nywe amiizi munonga yade omu- omushaho naaba ampire ebijuma ahaakuba hati omu town, tukaaboname tokaabonamu <hesitation> emibazi y'ebishaka mbwenu kookuba oryemu konka kunkuba ndyomu ndyomukyaro ndondayo obuntu bwangye obwa obwe obwa herbal mbaribwe naasharaashara na munonga nk'obutunguru, obu- obuteeka omu miizi, ezi za endiimu, emicungwa <hesitation> oguma n'orya ebyo ogaruzamu nutrients ezikuba zaaba zaakoraki za zaabura omu mubiri ninga ezaakyendera omu mubiri kugira ngu ogume oine amaani